La pahqanik ke nakab'anam wehchin este wula la xun la xun nrikamaj reh sa akinaaq' ja'a are' reh riis tiwik ee ja'ar la xun wula ar la xuultin la xuultin reh taqee' qak'aach qak'ach je' laa' frito entonces la ka'ab' taqee' tipo xun loo' la ooya y la xuultin maas nqa'an uyilizar je' la la la la ooya reh sa qacaldo verda y ja'ar are' je' cosa k'uxb'al wa'ak wula riis y la xultin ke keh la k'uxb'al wa'ek ke tah riis verdad reh re' nqa'an utilizar la xuultin aa ja'ar are' la xaara sa xaara ja'ar nqa'an utilizar reh sa qakafee aveces nqa'an utilizar sa qakafe